هولندا تكونت فيها أول جمهورية سنة الف خمسميه واحد وتمنين وفضلت تحت الحكم الأسباني لحد سنة الف سبعميه خمسه وتسعين